ଆପନୋ ସାଊଧେ ଅରଭୋର ପଖାଲେ ବିଶାରେ କୀ ଚୀଖ କୋଈ ବାରେ ବେଡୀ। ସାଊଧେ <hesitation> ଅରଭିଯୋ ପଖାଲେ ରେ ମାନ ସୋ ଅନିକ। ପ୍ରକାର ରୋ ମସଲା ଏବାଁ ଭାତୋ କୌପସା ମଂଡୀ ପମୁଖୋ ଅନସୋ ଅଟେ। ଖଜୂର ଡେଟ୍ସ ଇତରେ ଅନ୍ଯା ତମୋ <hesitation> ଅନ୍ଯାନୋ। ଖାଲ ଦିଯୋ ଅଟେ ସିଥୀ ଭାଈ ସାଊଧେ ଅରଭ ଫ୍ଯମୋସ ଅଟେ।